Sá ku̱nia xi xínie chínga̱ba̱ne̱ kua̱ ya̱nga tu̱se̱ sá mijíénna sá ku̱nia sínie chínga̱ba̱ sá ki ku̱a̱chjénané kua̱ ya̱a tu̱se̱ betju kikioo̱ne̱. tsik'íén mi̱e̱ chi̱nga̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi xi, xi ba batsjíé tja̱ba̱ra̱ne̱ kua̱ matsjúni, matsjú kee tja̱ba̱ra̱ba̱ne̱ kua̱ ya̱ betukángira̱ xi xínie xi xínieḇa xi kine̱, kua̱ ma machjéná sá ku̱nia xi xíniebáne̱ ma níxuyaniñá sá ni̱jmá ma níxuyaniñá kua̱, kua̱ xi mi̱e̱jchá kúátsieé kua̱ ku̱a̱súsin kuisu kíkioo̱ ke machjen machjenráne̱ kua̱, kua̱ kikioo̱ machjenráne̱ kui xínie chínga̱ machjenráne̱ kua̱ tu̱úku̱a̱n nga tsé tsémejín chin tsémejín sá ménú xi kámananée̱ kua̱ ndásu básíóo̱nná sá ku̱nia xi xínie chínga̱bane̱ ngaa̱ ñá káníjcháñá ñá xi kuine̱ ngua̱ ni̱jmíé kákjíén ni̱jmíéne̱ ngua̱ Kua̱ sá ku̱nia xi <noise> úmj xi <noise> únmj, mindáña ngú sá ku̱nia xi chi̱nga̱ba̱ xi kine̱ mindaña ngúne̱ níjieñá ya̱a tu̱se̱ lájchiníne̱ kua̱ xi majie chi̱nga̱ba̱ne̱ a̱ndé sá sá majieniná sá ngu nú jó nuné kua̱, kua̱ kúsin ní'eña chínga̱ba̱ne̱ maáchjára̱a xkáa̱ maáchjara̱ánée̱ béra̱a níjmíebéra̱ané bera̱a nándá béra̱anée̱ kua̱ tu̱úku̱a̱n nga tu̱úñú átamajie chi̱nga̱ba̱ne̱ kua̱ xi ku̱a̱jiene̱ kua̱ sá sá ku̱a̱téñañá ku̱sá ñá ni̱k'ienñanée̱ tu̱úku̱a̱n ngaa sá kua̱ sá, sá ñá ni̱k'ienñané kua̱ xi ník'ieanné te̱ku̱a̱ sejunra̱ chi̱nga̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ nútjieñá sá ku̱nia xí chítsjurá tsúra̱ne̱ kua̱ te̱ku̱a̱ matsjú xi, xi chítsjurába̱ne̱ te̱ku̱a̱ betukángira̱ xi xínieráne̱. Kua̱ xi xínierába̱ne̱ kua̱ nkjín jku̱ya machjóo̱nna xí xínierába̱ xi kine̱.